Sawiangkalasen male mapake sapude'de sase'tu'a sapude'de ti sanak nono wiyan kintal ceikpasapu lako takaset pe'no tuh merangsak akiparangsaken no penontu witua'nu parangsakanu tu'di ketan pe'notu mobersih aki luar kintal sawiya-wiyar no male mapake sapu ngundang bawangker kabiasaan nganu musapu udang ti' toipasapu ipatolu-tolu tu pe'notum mo bersih nawu-nawu dimaput wiya mesel ka'pa wiya teinghel tou rangsaken tu wutuipaudobo ungsasapu sawiya masapu wiyaroromale satu minesel ka'pa pinakian tehel ni'tu kegunaan maingrasasapu ti'i satu wiya luar mapakes sosapu dede sawiyaroro sosapu udang